<hesitation> United states ya America, Swideni, Finilandi <hesitation> switzlandi, <hesitation> Kenya, South Africa, Tanzania, Rwanda, yeah, <hesitation> nguma, ibiri, isathu, ini, ithanu, mukagha, musangyu, munani